gott kvöld og velkomin í Kastljós Arion banki þurfti að hækka laun nokkurra starfsmanna og þar voru konur í meirihluta eftir að bankinn hlaut jafnlaunavottun v r árið tvö þúsund og fimmtán til stendur að lögfesta jafnlaunavottun og er en hvað er jafnlaunavottun nákvæmlega og hvað felur hún í sér mun lögfesting jafnlaunastaðalsins útrýma kynbundnum launamun við ætlum að leitast við að svara þessum spurningum hér á eftir og ræða við tvö fyrirtæki

og ARION banka sem hafa hlotið jafnlaunavottun v r í menningunni verður fjallað um

tvær nýjar leiksýningar Vísindasýningu villa sem sýnd er í Borgarleikhúsinu um þessar mundir og svo er það

Akureyrar frumsýndi fyrir norðan um helgina en við byrjum á jafnlaunavottun og ræðum svo á eftir við Elsu s Þorkelsdóttur lögfræðing sem kom að því að semja jafnlaunastaðalinn og er fyrrverandi framkvæmdastjóri Jafnréttisráðs einhverjar efasemdaraddir hafa verið uppi um hvort kynbundinn launamunur sé til staðar hér á landi en tölurnar tala svo sannarlega sínu máli aðgerðahópur stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins sem skipaður var tvö þúsund og tólf til að vinna að launajafnrétti kynjanna skilaði af sér skýrslu árið tvö þúsund og fimmtán niðurstaðan var skýr kynbundinn launamunur

á vinnumarkaðnum í heild er sjö komma sex prósent það er að laun kvenna eru sem því nemur lægri en karla munurinn er meiri á almenna vinnumarkaðnum eða sjö komma níu prósent en sjö

á hinum opinbera eins og staðan er

í dag þá

bíða til tvö þúsund fjörutíu og tvö og við erum ekki tilbúin til þess það á ekki að vera í boði þessi launaleynd að tala ekki um launin sín þau séu trúnaðarmál hvað segir þú við því því oft er það hvað segir þú um launaleynd launaleynd á sér ekki stoð í raunveruleikanum í dag það er búið að afnema það

kynbundnum launamun og var svokölluð

innleidd af Staðlaráði Íslands árið tvö þúsund og tólf v r hleypti af stokkunum jafnlaunavottun v r sem uppfyllti staðalinn þar til opinberu ferli yrði komið á

óháð kyni eitt sinn færðu vottun það þarf væntanlega

eftirlit með því eða hvað við gerðum samning við þetta vottunarfyrirtæki og öll fyrirtæki

hjá okkur var gerður þriggja ára samningur í honum felst að það þarf að taka um þrjátíu fyrirtæki hérlendis hafa hlotið jafnlaunavottun v r frá tvö þúsund og þrettán

sem fór í gegnum jafnlaunavottun v r í byrjun árs tvö þúsund og þrettán starfsmenn þar eru um þrjú hundruð og fimmtíu talsins við erum með

smiði

og svo framvegis þetta er mismunandi fólk með mismunandi

lítið um þessa menn til dæmis forritara þeir geta nánast sagt hvað þeir vilja með ómenntaðann forritara sem var með hærri laun en háskólamenntuð manneskja sem vann við hliðina á honum og var hæfur sem forritari og þá var horft til þess það

var okkar stóra vinna að greina hvert starf og

í vottunina og alltaf sloppið Arion banki sem er með rúmlega helmingi fleiri starfsmenn en

hlaut jafnlaunavottun v r árið tvö þúsund og fimmtán við ákváðum að fara í

tæki til að vinna með og greina betur hvernig við gætum brugðist við vinnan var töluvert umfangsmeiri og tímafrekari en búist var við ráðinn var

til að stýra verkefninu ásamt

erfiðasta verkefnið sem

nefna var að greina flokka og verðmeta störfin það hafi tekið lengstan tíma enda eftir ströngum kröfum að fara við jafnlaunavottun verða fyrirtæki að fara eftir nákvæmum leiðbeiningum sem lesa má um í hefti Staðlaráðs Íslands þetta er íslenskur staðall

þetta hefur ekki verið gert áður hvað kom í ljós

en til að fá vottun þarftu að vera undir og við náðum því að gera nokkrar breytingar fengu sumir launahækkun karlar og konur við þurftum að gera breytingar

hjá hópi starfsmanna

bæði karlar og konur fleiri konur

oftar á þær ekki hafi munað háum upphæðum á borð við mörg hundruð þúsundir króna á jafn verðmætum störfum en jafnlaunavottunin gerði það að verkum að allur teljandi munur var leiðréttur en í Arion banka eru umbunarkerfi eða svokallaðir

kerfið tekur á öllum launum þannig að þeir sem

greitt samkvæmt því og hvatakerfið fellur að því þannig að þeir sem

sama aðgang að því kerfi fer þá bara eftir frammistöðu hvers

starfsmanns hversu mikið hann fær

nítján hundruð sextíu og eitt og það eru bara fimmtíu og sex ár síðan engar rannsóknir eru til um hverju jafnlaunavottunin

skilar enn sem komið er þar sem stutt er síðan vottunarkerfið var tekið í notkun en v r hefur gert árlegar

um hvað starfsmenn

hjá mínu fyrirtæki eru greidd jöfn laun fyrir jafn verðmæt störf árlega gerum við

ber miklu meira traust til okkar þetta er vitað og þekkt og

því miklu meira spennandi valkostur velkomin Elsa ef jafnlaunastaðallinn er innleiddur hjá öllum fyrirtækjum landsins

ekki alveg farið á núllið

lögin gera ráð fyrir að konum og körlum sérstaklega hjá sama atvinnurekanda skuli greidd sömu laun og njóta sömu kjara fyrir sömu störf og jafn verðmæt störf sömu störf yfirleitt hafa ekki talið það vænlegt til árangurs þannig að hugmyndin af

staðli sem kemur tvö þúsund og átta bæði í samningum

til bráðabrigða inn í jafnréttislaun frá tvö þúsund og átta sem setur þetta ferli af stað þetta var hugsað sem tæki fyrir atvinnurekendur og fyrirtæki sem eru ekki með starfsmat til að bregaðst við þeirri kröfu um sömu laun fyrir bæði fyrirtækin segja að erfiðast hafi

og verðmeta störfin og það hafi tekið lengstan tíma en þetta er ekki þannig að allir eru settir við sama borð farið eftir árafjölda

einhverja sérþekkingu sem nýtist í starfi þó hann sé í sama starfi og kollegi sinn með sömu grunnlaun er ekki þar með sagt að hann geti ekki fengið hærri laun fyrir sérþekkingu síðan þarf hver atvinnurekandi að ákveða hvaða viðmið hann vill leggja til grundvallar við flokkun starfanna algengustu viðmiðin eru menntun og starfsreynsla en það eru til fleiri álag ábyrgð velur þau út frá eðli sinnar starfsemi síðan flokkar hann störfin eftir þessum

er langt og strangt ferli er

íþyngjandi fyrir fyrirtæki þetta er þetta er vinna

ég ætla ekkert að draga það í efa þetta eru störfin sem við flokkum inntaki starfanna staðallinn kemur ekki í veg fyrir að atvinnurekandi umbuni á umbunarkerfi viðmið sem

alla og felur ekki í sér mismunun

hærri laun fyrir það það eru efasemdir

kynbundinn launamunur sé

og af hverju er það svo því manni finnst

launamun þær sýna

kvenna og karla til dæmis innan b s r b eða innan v r kynbundinn launamunur sé til staðar vantar okkur kannanir til að sýna það já sérhver atvinnurekandi það var um miðjan níunda áratug

tengist Norrænu

voru tekin átta fyrirtæki

sem samþykktu að vera með undir

það eru skoðanir á borð við að ríkisvald eigi ekki að hlutast til

ég held það sé mikilvægt að hafa í huga að Íslandi eru vinnustaðir litlir telur þú að lögfesting jafnlaunavottunar muni

ekki refsiábyrgð ég sé ekki beint að menn fari besta leiðin að sérhver atvinnurekandi finni sína leið

í gegnum staðallinn verði hann lögfestur og vinni að þessu á sínum vettvangi vonandi skilar þetta einhverju takk Elsa takk og þá förum við í menninguna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

er mjög skemmtilegur skemmtikraftur og leikkona úr Borgarleikhúsinu Vala Kristín sem handriti og

mér fannst vera meira fræðandi og

mikið á ensku og ég veit ekki hvort krakkarnir hefðu náð öllu

úr verður blanda sem hann er að segja frá frá frumefnum vísindanna og hún frá frumefnum leikhússins kannski töfrum leikhússins já

þetta er upp á sitt besta þá er skemmtileg dínamík á milli þeirra en því miður vantar svolítið sögu til að ramma þetta inn oft

sýningunni

mig af hverju er þetta

þegar við vorum í tilraununum voru krakkarnir með og höfðu gaman af þessu hefði kannski mátt vera meira af því

uppistandi keyrt áfram af vísindunum mögulega svo hin leiðin að fá annan karakter og hún er að kynna honum fyrir

á tilfinningunni að þau ætli að fegurð líka og það verði einhver árekstur þarna á milli já bæti

uppgötvað að ljóð koma líka að gagni og listamann sem sér gildi í raunveruleikanum en í rauninni gerist það aldrei því miður við fáum fjöruga sýningu en ekki mjög innihaldsríka kannski ókosturinn er hvað villi er skemmtilegur karakter

tækifæri sem hefði getað nýst betur

leikfélag Akureyrar fagnar hundrað ára afmæli

ætlar að segja okkur mjög margt fer yfir mjög margt og

nítján hundruð áttatíu og fjögur fyrir ungmenni alveg í hvítum og gráum heim

aðgengilegur fyrir þau yngstu en

sem er ósýnileg mætti túlka þetta sem harða gagnrýni á Latabæ eða ýmiss önnur barnaleikrit þetta vís til að setja

sem er pínu pólítískt og ögrandi og og Sigrún Huld og Sara

eru með mjög skemmtilega sýn þetta er metnaðarfullt hvernig gengur þetta í reynd býsna flókið verk í uppsetningu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

hrós skilið fyrir það einmitt það er Brynja Björnsdóttir og Íris Eggertsdóttir sem bera bera ábyrgð á því já einmitt og Ingi

tónlist Stefán Örn Gunnlaugsson eða Igor með tónlistina svo er það þriðji leikarinn Bjarni Snægbjörnsson sem er reyndastur af þeim já hann heldur sýningunni svolítið uppi fannst mér hann er með meiri

orku og segjum þessu lokið í kvöld veriði sæl